Ny fomba hitehirizako ny tongolo na izy amin'ny tongolo gasy ndraika dia tsy tokony voasavoa- voavoasana mihitsy zany ny hoditra ny tongolo. Dia ohatra izany koa ny tongolo gasy fa apetraka amin'igny <hesitation> amin'ny amin'ny hodiny nahitana anazy iny mi amin'izay a tsy <hesitation> tsy malaky simba izy.